Adeta inzi ingbafe̱ okwo̱kwo̱, me̱e̱ yabi kume̱ aprepwa ong, aprepwa ong aprepwa ong, aprepwa ong. Inyi na wii <noise> ki wa kika kwi inzi inyafe, yitsi oru waa bina ogogo adii mibi ya. Inagogo ame̱ yame̱, yaba wa <noise> eya onyi onyi onyi onyi onyi onyi aba, inze̱nze̱ anyi. Ati mze̱nze̱ a namaha ni fuo, eya nani me̱e̱ nung ina maa? maani okey <hesitation> Boru o̱ko̱ hano inzenze̱ babaa babi buyafa ajunya, ibuyafa ajung me̱me̱ eka na, eka otson eje me̱ abi na kana? Niya abikume̱ aprepwa, aprepwa, aprepwa. aprepwa oru ame̱, okpahe̱ aba adinggo, aaba yukuwo. Okpahe aliba aluo aluodo mzenze me̱ e̱me̱ nung aabi name̱ na che niya biku aprepwa oru me̱ aprepwa aprepwa oru me̱ onkie niabi juawa, nibu aba hanii, yaba wii inkinyi aleni yi o ogoja me me̱me̱ ne̱yi ikwom ageya me̱ agoya me̱. Ya nona yiriri, ya mo̱na yiriri nami ani fuo, eye, alewu ekanitsi? Ekana aabi neni me̱me̱ yami ani to, okpeh o̱kpahe̱ na prepwa aki inze̱nze me̱. Okpahe aki inzenze me̱me̱ akung beka ora, inyiyi waa. Bonu nom, inyinyi waa bonu nom <hesitation> kpemmm ako̱ okpahe aba be ekong abayo, okpahe̱ aba bekong aba yome̱. Ya deta ore nutsi. Akeyi ikume̱me̱, me̱ niyikwoma ayo̱ yiriri, ayukwo̱ yiriri. Okpahe bomi bless eyi, okpahe boma ana ayeka ong alaqba me̱ eyi bani e̱ akpeebi yatsi. Kung nogogo kwatsi kahung abinata kung na. Oneyi abi kworu ame̱ waa neyiku asen aseneka o̱tso̱neje aseneka otsoneje. Aabi name yahani fuo, eeye, ekani me̱e̱, me̱me̱ nung namaa? Namanito, akpeebi ya, akpeebi ya sam sam sam, me̱me̱ neka o̱tso̱neje iname. Yabi kume̱ aprepwa oru me̱. Akung gari ya chu, akung oku akpo yiji, akung oku itsi yiji, ende abrino̱ o yiji, inyiyi waaa yiji aya endendende waa. Me niyi abiku asename, asename, asename. Yaba wikinyi aleniyi no ogoja me̱, me̱ neyi kwom, ikwom azi oru ame̱, azi oru ame̱ atso oru ame̱, beka otso̱neje tame yaha ni fuo! Eheyi akung inima kanakana waa, yi oma asenong me̱me̱ kpe̱ akwa because inyinyi waa ong nonu me̱ nom, inyinyi waa e̱ne̱ otsoneje onu nom. Akung bi yiebuo ende neyi ba ageyi okey ya bikuna jegu jegu jegu jegu nama ani what akung e̱nde̱ abrino̱ yomiji, yafu kalaa ataje yomiji akwa, yiji kwa, yiji kwa, akung e̱ba, yachu me̱me̱ adawa, yachu me̱me̱ adawa beco okpahe ni survive inzenze me̱. Ya bani okey o me̱ nung abi abi na maa? Ki kwa tsi, yaba adeta o̱tso̱neje, <noise> otsoneje ame anjwi inze̱nze̱, onjwonjwi anjwi inzenze yaban, ki kwa non kpe̱ notso̱neje, eka otso̱neje nom, eka otsoneje bina ogogo memeya. Yafu kala abrino aba lame̱me̱, en endiame bino̱rọ yana. Yafu kali indola aba deta ogba, nitri kutsi kali maro̱, nitri kutsi kali maro̱. Naba kwame yabani ki eni kwa kpe̱, ki eni kwa kpe̱. Akuna yawu, ya o̱meme ya kaba mbua, ya bi yawa ame aba mbuata ibi, yaa tsotse̱ yaa zozi. Akung yatsong, ya ju akimaro̱, ya zi akwa, inyiyi waaa aya endende. Akung akpo ya cheela azi, akung yitsi ya ya diyeela azi, ya kwo̱kwo̱ aziozi, kpeeem me̱me̱ niabiku me̱ ayeka me̱ o̱tsoneje, ayeka otsoneje, ayeka otsoneje. Okpahe aliba ayeka utsi aki inzenze me alung aba butsi ong iku yeeji onyi me̱me̱ utsi ong me̱me̱ nutsi ong abiku neeyi ikuna ikuna lleuna ikuna ikuna ikuna kali maro̱ ayendendendedende eeyi ayendendende eeyi kpeeem uji ochwochu, manyi ochwochu, anana inyiyi tsatsa me̱me̱ neeyi wa. Akung etsi o̱kpo̱kpa, akunnng inyiyi waa yi tsi akung lodo yi tsi akung card yi tsi, inyiyi tsatsa me̱me̱ neeyi ajunong neeyi ajunong neeyi ajunong ajunong kpeem ong che neeyi aba adeta <hesitation> e̱ne̱ ame̱ owowo me̱, yaba usa e̱ne̱ owowa me̱me̱. E̱ne̱ ame̱ binakanya o̱so̱sa kayata. Inakanya o̱so̱sa inogogo yana, inogogo ya, inogogo ya sam sam sam sam sam sam be̱t ali okpalu ba yukro ong me̱. Yani ki deta otsoneje kwa kpe̱. E̱me̱ niyabi ku waa me̱e̱ ya bi tsi iblanda. Yabi tsi <hesitation> mofra, mofra ame̱ inyiha ame̱ aki wuji ya wuji nome̱ ya gayi mofra ya gayi mofra ame̱ yi tsi, yi tsi, yi tsi, yi tsi nizizi iju kanakana yi kwom me̱me̱ kpe̱m. Eeyi baba la aleke, akung imangoro agbogbi imotsi aki ju nini ya kpa. Akung ibi oyiaru, yikwom no̱n me̱me̱ kpeem neeyi ikwom azi. Ya diegwu, ya gu manyi ong ogwogu akung cashew ya kpa, akung inyiyi, waa ya kpa, ya yom no̱n. Meme neka otsoneje iname. Eena kpa mime abiku eena kpe mamo̱o̱ atso yieru wakwanze awaaso, wa wani mamo̱o̱ atso yieru wa waya me̱me̱ akpo aa? Akpoya, wa kwieru ona zufua me̱, wa akieru wa zufua. Nani izi ala zi imezi <hesitation> anaa kpokpo me akwieru me̱ onazi imezi kali izakie me̱. Inyaha me̱ nakaa zi imezi aka kwieru papa o̱ aju echu ayiwo ako wazi. Wa zi, wa zi nung akpo me wa ziya <hesitation> inisi so. Inisi yana. Imme abi ku eena kpem me wa atswa yieru <hesitation> nabi moga abi yibua, na nenima akwieru ya. E̱eme notsoneje iname so. Akung ichurch bangba oko̱ wi ichurch. Wa <hesitation> wi ichurchi ya me̱me̱, izi ak mo̱meme achiara utsi ario̱ kie na wi ichurchi ya, wa wi ichurch akung abakpoyi, onu inisi notsoneje me. Ikobahe <hesitation> ikobahe ame̱ ali simeme. Eeh wa wa wii kle echu kpee ada alawo̱ ibi enze <hesitation> ala kwieru neni iso ibi e̱nze̱ me. Wa, wadi ikwopu netse akung. Akung o̱do̱ wa fua on no̱tso̱neje me̱. O̱kpahe abufua aki inzeze̱ oo. Abu <hesitation> ufua aki inzenze yame ayoma <hesitation> nakpo, ali okpahe tsitsi angho̱ ni, nomayenze noma atsoji, atsiri me̱me̱ abufua ako̱. Abufua ako̱ onayo nung akpoyi ako notsitsi aweje abadi makwa ali. Okpahe tsitsi awachieru uku nende ong. Eena, imme alabiku eena kpe akeni atswayieru nakwanze so. Na akwieru me̱me̱, me̱me̱ <hesitation> notsoneje ina maa? Mime adaro ni echu ala kpoyame, nayana aliakpoyame. Akung uji yahaa nani kali izaklong ani, ba sene wi uji koka timanyi ba him wa se̱ne̱ne̱e̱ne̱ wa senene on <hesitation> nodemotsi me eena kpe imime iku wa ni ban me̱ hin, na kwanzi awaya na. Nakwanzi awaya sam sam because <hesitation> ko oru nibi ke̱e̱ imme nika anghwa moo? Ame̱ niba nii <hesitation> nonu notsoneje me̱ya. Eena ali nuakoni me utsi ala nuakoru me nichwi me. Imme babi kuna kpe nakwaieru aya, na yinyiyin aya. <hesitation> izaklee isisi noku aya. Iyahaa ki <hesitation> izakilee atsoyieru ko̱ba wana koka adekalam, wa senene niefja niefja, aboru ako. Otsitsi wa zi ufua. <hesitation> nani izi ala akwieru me̱ na zi ufua me, on nazi ufua me okpahe ako. . ze̱nze̱ tsitsi na fuodo ako, na fuodo. Imme eena keni <hesitation> ahaini, inyahaa me̱ manzi oriri <hesitation> na wii manyi me neeyi agu me̱. Eena imme ibuku kpe nagu manzi ala <hesitation> gbumuri gbaaa one ala gbumuri iruame̱ nena agume. Inyi opu aa aba ywioywi ayame kpe, inggwa aba ywioywi aba <hesitation> atsi ikribi iziziziza me̱me̱ nakali angba ya me̱. Nika <hesitation> ani kreebia neni kayoyo ke yeyi neni ka yoyo ningboru aa mo. Ke ekreebia atile mo izenze banuya, me neka ame iname na. Tsatsa waa nabiku me̱. Aki izaklee awora akpeetsi aya, alawo iywi ichecheala nutsi me, waba kwanong wusi, wusi wade kalong, wa neeye e̱ne̱ waba ba kpeem awu ichwi. Eena me mime ayana. Na tsotsi machine ayame, nani jamb mo̱o̱ kpe, natsotsi agugu aya me̱ nani jamb mo̱o̱ kpe, fuo <hesitation> ixi alaya nopu me babi ichwi aya me̱me̱ izi alatsi agugu agugu onu nabi aya abi ichwi ma so me̱me̱ notsoneje ana meya. Ya yeka yo odemotsi adi maro, oni odemotsi ame tsitsi akung si, alo tsitsi abi isri ikuku me okpahe tsitsi abu ufua ako. Alung abufua ako ikwo bi me̱me̱ inina kana kana, yiefya isi ako̱na, yiefya isi ako̱. Nane̱ inanie uyia inyi alinaga tse neeyi ga la nomu imime, me nani ki ni nzahu ka, wowa neyi o naka <hesitation> achu yiwu itsi. Nzahu me̱ <hesitation> maba woraya. Omu alena aditsi ke nena achu yiwu mee, omuame <hesitation> nung akleje <hesitation> otsi ali injiwi natotsi kung me̱ ka la nung kibi nung do̱o̱ me̱. <hesitation> aleni aba ichwi ta, o̱me̱ tsitsi ni nzahu aba adare ani e̱e̱ inina, kana kana olehie tsitsi <hesitation> or olora inggo ambung ale, inggo ambung nzahu ame aleta nabi itri mona ya because ichutsi <hesitation> ala akpoya me onung chusi me̱ so yaba, aha me̱me̱ kpeem ya. Ina odumodumodumodumo kala amant oki iywi kwieru, iywi alaba moma aba nkwieru, alina matsung aba kwieru, alaya wee <hesitation> aba kwieru onung azufua, me̱ azufua onung okpoyi me̱ko. Akung e̱nde̱ inyiyi wang e̱nde̱ ataje o, ende inzinu o e̱nde̱ abrino <hesitation> ina ne̱nde̱ inyi aleni inyiung ni <hesitation> ki ngbofu o or otrukpa ako iju inyiyi waaa wuju adenonononu wuji waba agba. <hesitation> waba agba aba domotsi aji ibita, akung aba gbaje <hesitation> wa zi oru ala agbo̱ koru me̱ <hesitation> omu ame̱ wibu iji ingbende ke wibu iji ataje aaya or wibu zi ngbofu aaya or wibu zi akpala aaya or wibu zi idawo̱ri aaya or wibu <hesitation> atsi abrino̱ yeela ko̱bu ani zi aaya. Ayana ya odumo̱ dumo dumo dumo̱. Ana angba no ke otsoneje ana kung kwai injanje me̱ cos aka aba anini na <hesitation> kwa, ajuare meme eena, inakale <hesitation> ofiofi isi ako̱ yame. Ofiofi isi ako ya me̱, mamo tsitsi alung abi isri izakui me̱, otsitsi wa dekali mamo̱ wa dekali papa̱o̱ because nenime namo me. Enime namo me̱, aki enime namo ibi e̱nde̱ e̱nze anime̱ya no̱m abi ina ogogo ako aa? Inogogo ya. Enime no okpahe waa atsi yieru ichwi ibi aa che no̱ benze me. Eena yabi kuna kpe nimimi babi isri ada, nabi isri ada, na kwieru ya, na yeka ala aghua. Koru me̱ <hesitation> nla heeba kpo kpo̱ kpo̱ kali izaklee <hesitation> na heeba na abuwu aki izaklee ya. Izaklee eba bi si aya, ki izaklee babaaaki si, aki eni ba woru niablada ibi, niba ago kini zi hu mizaklee. Aki eni ba woru <hesitation> niechwa ibi, niba geyi oki eni ninzo ong. Aki eni baka gu ichworu alam neni aba si, ni ba geyi oki eni ba zi hu zaklee. Ho ma notsoneje ani inaani tsi, ma notsoneje inaani tsi. <hesitation> angba me̱me̱ ya na, angba aleeyi aheba dumo dumo dumo dumo kali mime eeyi. Akung abi nemeta, ya deta otsoneje akwa, na tsoyieru sene. keni ha ana, sene keni ha ni wi ikobahe se̱ne koka fuodo Keni ha ni uji ya na kung nogogo ko so that akung abi na. Kanakana kana, ogbo̱gba isi ako. Na wi mgbatse ado na no ota agba ota yie nibi ododo tisi ako̱ kpem okpahe alamo ibenzo me̱ kung abi iji oji yichu wi hikere opu ablan awa. Ododo tabi si ako. Makwa alo̱ ihikre ajua ikwo nende etse neje etse me̱ onu kpa okpahe abu ufua akwɔ